لو عملت مقابلة مع حد مشهور اسأله اول حاجة ايه اكتر موقف اسر فيك طول مسيرتك على الجانب الانساني اللي الجمهور ما يعرفوش. لانه الناس دايما بتحب تعرف الجوانب الانسانية او الحاجات اللي ممكن الانسان يكون مر فيها في لحظات ضعف وده هيقدم حوار مميز.